اجي و اخد- اخد طرفي الاربطه واجمعهم، بعدين اسحب كل طرف عشان اخليها متساوية، بعدين اعمل عقدة بسيطة، والف احد الطرفين حول الثاني، واسحبه من تحت، وبعدين اخذ الطرفين واعمل حلقتين و الف واحدة حول الثانية، واسحب من خلال الحلقة اسحبها لتثبيت العقدة.